Pues tiej kaj este, nguey pus akin por ejemplo kaj enero, ps nakiñ shuwalley nakiñ showalley y- y atotuan alamapot suech mapak iend, tiel kaj este febrero, pues showalley apak iend nakiñ, pues ñinguey por ejemplo tiel kiambaj, gumajleck najñe call ajleck pipield ndom lamashow, ñu joj monguich ajlock pipield lamashow ñiwew koj indoj lain diajüet diajuet, ps call ninguey ps ngumajñej, ajleck showalley, este tapo iet ngumajleck najñe tiel tiel kiambaj, ajguey arang de que pues ajtipic yow, aj veces ajmueld tield ñipelan ñipelam langomajaw guiñej mod marang, porque pues timuelt yow tiel ombiem y- y <hesitation> pues, limbolt ñipelan majaw ñi mod chik chipak ajüet y ps parma tuch aj este carr diciembre, lamanlliw wash am laim ndiakin y pues ñipelan la lam yam- yambüt mallamba pish, mallamba pish mi kual, nadam mi chamarra, porque pues alieck napac nakiñ y ps ñutam ñajeruw ñatam ñipelan mongich, ñipelan ukuch muñ monguich, porque pues apakin shuwalley aldom mash umoño uguew joj, aldom majier uj este comot y por es ñipelan por lamon ndiack key, porque pues ñutam ma- majier mi kual o majier mi mam, mi tiet, ajlital ombas.